Ñee rëgua libro jei supeva tatako ikavi esa kuako imiari yande mbaereko kua oipota jei kua ñemiariva, yaikua vaera jare ipuere vaera yande mborivi kiraiko yaguatata kua ivipeva yandeve jaera kua yande mbori